<hesitation> Aminay aty zao <hesitation> koafa hitanao koafa masonao manjavonjavo tsy mahita lavitra karaha reny, <hesitation> karaoty ai, karaoty manta karaoty manta tonga de mety reny, tonga de tsara reny, lazainy ndreo hoe manatsara maso zany ai, lasa madio masonao bokeo, lasa mahita tsara masonao bokeo.